देखो सा हुकम जिन्न टाइम कोई कंही लोगस सम्मी प्रस्तुति देवा री जरूरत हुआ। वण टाइम मिनक री दिमाग में जन जन तरह रा सवाल आवा लागी। जणा ओ मानस प्रस्तुति देवा में शंका मारवा लागी आनी कई लोग आड़ा वे है जो बिल्कुल हनिया कोन मारा।